<hesitation> Anaty lakoronay akao ahitagna folera raozy, ahitagna mapaza, ahitagna gavo, misy kresola, aveke misy fary aveke misy mahôgo, dikan'izany misy dimy zany raha maniry agna- an-tokontaninay agnaty lakoronay aka.